أكبر مشكلة تواجه العالم توا هي ال-الحروب يعني أ-أكثرها أكثر تقدمها يعني في القديم وفي الجديد والحاضر والمستقبل واللي تعدى ديما الحرب هي أكبر مشكلة يعني يواجهها العالم خاطر آآ نجمو نمشيو في آآ مم إتجاه آخر من غير ما تموت عباد من غير ما نخسرو أرواح من غير حتى شي نجمو نمشيو معناه بطريقة سلمية وفي سلام تام نجمو نعيشو ونتعايشو يعني هاذي هي أكبر مشكلة يعني.